Nomi timminta nyalanɗe woonde kannjum woni Ko woni so waɗde laawol ngol njogii, miɗo yiɗi saama e waɗde goɗɗum ngal. Miɗo waawi ɗaɗi e faamde ko mi njogii ngal sabu mi foti nder huuwi, kadi miɓɓe njogii goɗɗum ngal.